<hesitation> kauk kauk tiyajau pus es los que bumjey kiajay rajuik se ndipian pus bumjei l'us bumjey tameiñ bumjey lo que kiajay mananjaung rik'iet mat l'jaung pus bumjey de mi'ia y pus no se rajuik kiajay ja majau majau kat que tal si bumjey mi'ia pero que tal jay kiajay <noise> til'iut pus rapu re nipep mbajau y pus kaung kiajay kauk pus tiyajau kauk se no lias si kiajay tamejem su'ua o kuam kjay familia pero se kuam majau y se ninker tumem majau kuam rapu re kiajay rapu re li'iajaun jay kua na'ua re li'iajam jay li'iajaun jay rapuse kua lane'e nda njiu pus njiu nda jay ngurui pus nda kua butsu'u bumeu pus rapu re li'iajaun tameiñ pus kiajay niken li'iajaun rapu jay rama pus se nda jay kiajay lajux latsajap nda nda butsu'u se kauk lujux lutsajap kauk nan y kjay ni kjai sania lu'uey lu'uau y lujux lutsajap latsu y se sania latsajau pus kiajay kauk juy nixiap munuju'u nukueje y y tameiñ pus tameiñ juy kiajay tameiñ juy rama y k'e y pus kanan juy pus kanan juy nixiap munukueje ni katat se pus kjay kua lane'e pus bi'iat kjay biñiem rapu re majau. <noise>